Wosi de tabo, <hesitation> dee naŋg kəə kə taraa koso. Koso de tabo gudurnhine kə oso bahawoo. Nɟaa ka arkoso fasidan, yaa hayin, god bala neyaa moŋg gurus kuru ruyo. Kuru mata kuru soo kaw dee te ɓi, ta oŋgar buduri nə. Tə saawuka, mun tamatim kə tooro mun naa. Mun ɟormoŋgo woo mun kaara kə tə ooro. Almuhim ruz ko hasa rizin ko, dee fa nɟala gee woo naŋg gə deen tə uzuri woo naŋg mapa ge kaw. Khalas deen tə oso woo khalas. Tə oobake tə naŋg naŋg deen nə hasarə kowenden. Mun dubuu, dubu riyo doboo ka arkos fasen ɗe nenən. Neen la taan wosiya, aana nan. Mokuru mata kuru soo kə na. Deeb ŋgeraa ŋgera dogo kolo nana nee. Cob cob kə nan tə sawuk ka woo. Woo toŋg, toŋg osupa.